<hesitation> Karazana paty fantako anh, <hesitation> misy a paty matsiro na nouilles, de izy io a dimy minitra foagna de vonona, zany hoe dimy minitra foagna anao de efa afaka mihinana ananjy, akeo koa spaghetti a afaka avadikanao lasa misao, bolognaise i, de misy koa paty gasy.